ऐसो हय मोय पकान कौनक ताहिँ हय । यदि दुसरेक ताहिँ हय तओत मय सिखि सिखाई रेसिपी पकान चाहंगो । काहेकि सिखो हओं जल्दी हुइजयहए । फटाफट हुईजयहय । तर अपन ताहिँ हय कहेसे <hesitation> नयाँ रेसिपी पकान चाहंगो । काहेकि नयाँ फिरत अनुभव करन हय ।